भगमान हमके हाँथ देहले हँइ, गोर देहले हँइ ता कि हम्रे अपना सुरक्षा करे सिकी आउर भाजे सकी मुल यी धरतीमे सब जानबर अइसन नाई हँइ जेहका हाथ गोड मिलता । अइस्तहिं एक जानबर हे गैंडा । हाँथ गोड नाइ रहता मुल भगमान गैंडा ओहके सिंघ देहहले हइ । गैंडा अपन सिंघके प्रयोग अपन दुश्मन भरिनति बचेक तहिन केहेक परल अपन सुरक्षक तहिन युज कर्ता आउर अइस्तहिं अपन शत्रुक उप्पर आक्रमण करेक तहिन गैंडा अपन सिंघ प्रयोग कर्ता । अइस्तहिं अपन खाना खैना चिझ होइल, पेड पौधा होइल ओहके तोडेक तहिन, फोरेक तहिन होइल ओहका प्रयोग करके फे <hesitation> गैंडा अपन खानाक ब्यवस्था कर्ता । अइस्तहिं गैंडा एक ठो केहेपरल बकुला बकुला छुटाइक तहिन रुख्खक सिंघके प्रयोग करतियाँ । उहिमारे गैंडाक तहिन ओहका सबकुछ रहता ।